احب اقرا كتاب كويس اكتر من فلم-لاني بحب اقرا روايات-احب تبقي الروايه قدامي مبهمه مفيهاش صور-انا اتخيل بنفسي سيناريوهات-احداث-الي بيحصل فيها-تبقي اكتر تشويقا من الافلام